المبلغ اللي بعتجد ان الشخص العادي ينفقه على الطعام في مدينتي جدة بتوجع ان الشخص العادي يصرف حوالي ثلاث مئة ريال اسبوعيا على الاكل واذا نحسبها شهريا تطلع حوالي الف ومئتين ريال يعتمد طبعا على الاكل اللي يشتريه ومن وين وكده